جيب الخبز، قطعو في الوسط، ودير الداخل واش تحب، يلا حبيت <hesitation> دير <hesitation> الهمبرغر ولا حبيت دير الصلصات الداخل، الحاجه اللي تحبها دير فيها السندويش، تحب دير طوماطيش، فرماج، <hesitation> شلاده، <hesitation> البيض، أي حاجه حطها الداخل وديرلو شويه ملح شويه فلفل كحل، وكول بصحتك هدا ماكان.